Karazane amboa koa misy gne bulldogy, misy gne chien de salon regny misy gne <noise> berger allemand, misy gne pitbull misy avao koa ny <hesitation> cotton de tulear.